Yañuxua yaño kuduu kachixon onré kuduján chionro kuu ndachionro, eminu kuu ndachionro joño chún kundu ndachioro chuva ndachio kuduu iho kuduu luchi, ndachiotunró ndavanru tuli lavanru lan tute ini kionró casuele tuján ñiun, ndavaru cha'a chun ondavaru cha'a nduguu ondavaru timinun tunguján iho tuku en casuele iindukanka nui, kundada fritunru nduguu un un nada fritoro chuvenró nda fritonro naka comida nuyeró nduu kanjuan ndandero, kuan casuele iin ndukanka nuiján chi casuele hi jonokan ndidan o'on ndavru cha'a ndavaru moli ndavaru timinu ndavaru. <hesitation>